Eyo gabli se sena uwon gabilo, nidn odelog tabdengosa maratainga jus, marre kon ju nadfaga marra tosko jus marre kon ju nadafag awesi dorn util gon ju hashis, dorin tosktitil gon ju dukisi. A demrin agje mujba ailon bedrido juke bedrido hajzosa dukedil nosi saalogo, saalogo, saa uu nosilogo